Омлет тайёр кардан осон аст. Тухмҳоро мешикананд, омехта мекунанд ва бо намак каме мезананд. Баъд онро дар тобаи равғандор бирён мекунанд. Метавон панир ё кабудӣ ҳам илова кард.